Maro ñy anjara asany ñy hambompó laha aminy ñy maha soa anteña manoka avao: -ñy hambompo natao mba tsy hañitsakitsahan'olo anteña, hañararaotan'olo anteña aminy ñy fahatsora nteña zay, aminy ñy tsy fañahia nteña. -Natao avao ko'eñy, mba hifehezanteña any ñy vata nteña tsy hisondrisondry amin'olo raty na hañararaotsy.